Ba kped kifad ewa e-chi ke bokyi kwan nen, akyu ne esi nyi yen, a-yibing esi a-tca a-datong oned o-da kpang kifad a-tong a kiked o-tiem o, o-o tiem o kiked kiyen ki man, a-ming kanki byipian bife byipian bichad a-da a-da wure wure ganki or a-fe okwa, ke a fe okwa, ban kpin kpang ba ba kpang, a-ban kpin kpang ba da kpang ne akped ked ewa, akped da-fe bichi ewa ke a-fe bi chi ewa kangkang bi-man. a-ri a-fuu, ewa eyen e-kwu e-bii a-tca a-da kped e-ta abuo ke boebia a-wube bebia kangkang ewa, eyen e-ba yuu e-ba tcid ka fa dikan a-ming ganyi ki byi kijie a jie dibonghe ne kitce, ayie. Afe, a-da kped e da sim kanyi, a-a sim a-yibě o, ke wo yen a a man e-sim a da sim, ke woyen a-a man e-sim, a-kie oned o-tca ditce, o-da sim o, o-osim o. a-twie ganyi a-fyi ne nyi a-ba tcen, ke a-tcen ganyi a-so ganyi gbad a-te, a-tca a da kye kehn kwa, kehn kwa ki-bagangiki ba a kwa o. a-kwu wúrè <hesitation> e rire ewa a-fa ka fa kehn kwa a-kehn kwa ki man gbaad a-fe ganyi ke genbam Ba pele kem bana ba many fe bakud kanye oba kenye mu shi shed ah nkge nka osong ba ukep npke oyen ba tume le oyen ba pkede ka nthe ba ka oyen nkele a ma pung ne nka emu bei otaar ba karen ore dek dek dek ba ka kamu ne pkad nga ba ka kamu <hesitation> ajum nanng nanong ba yepung kamu ajene mu kese ate namu he se ke ted bofe bochi bo tah bokwe ah boku gar na be nyu be chogarri kwa nen wa baned boki!.